Eeee! da misy tombony aza ny finoma dovay lafo vidy, tsy makafoky, tsy mamaparary loha, tsy mamapraray tsipokopokolafa mino azy.